Kalau nenek mah tuh, lebih ke hewan melata sih contohnye, cacing, kelabang itu sampai takut sampai geli sampai kayaknya baru lihat dia aja tuh udah ada di badan gitu kayak kayak jalan di badan kita, jadi belon ape ape yang merinding duluan gitu takut duluan gitu, kan kalau orang-orang kebanyakan kecoa tuh takut kecoa enggak deh, gua mah kecoa juga cakep gua berani aja gitu kalau kecoa ya kalau cacing ama sejenis yang melata gitu aduh udah ngebayanginnye, belon kita pegang aje perasaan udah ada <hesitation> itu mah udah bener bener dah, <hesitation> jangan nemu nemu dah.